لا أنا مووو كويسه في السباحه إذا صارت عاصفه بحريه أكيد ما أقدر أظل طايفه فوق المويا أحس بالخوف بالأمواچ الكبير أحس إني بغرق و مارح أنچو أفظل أكون على اليابسه.